Lõunõ-Korea kultuurist ma väega pall'o ei tiiäq, a taa um mõnõh mõttõh taa um nigu sääne Õdagumaiõga sarnanõ, selle et sääl ummaq kah sääntseq samaq as'aq, nigu meil siin Euruupah. A siski näil um näütüses Gangnam Style um sääne üts väega <hesitation> põnnõv lugu, miä säält peri um ja määntsegi vanaq as'aq ummaq näil tävveste tõistsugudsõq ku meil siin Euruupah.